Mbôla tsary nitsidiky firenegna zah fô, a firegnena mbô tiako tsidihagna ma lô, voalohany Seychelles manaraka Afriky du Sudy avy eo Etats Unies ndraiky Madridy. <noise>